أحب الدومينو لأنها لعبة تحتاج تفكير وتركيز وتخليك تتحدى نفسك واللي معاك، وفيها نوع من الحماس وكل حركة ممكن تجلب الطاولة، يا عليك يا على الخسران، وفيها جو إجتماعي يعني تجمع الأهل والأصدجاء حولين الطاولة.